पानी के कमी के कारण ही हमन ल सही से पकल खाना मिलथे। अगर खाना म पानी के कमी नही होही तो खाना सही से पक नही पाहि। चावल पकाये बर पानी के ध्यान देना बहुत जरूरी हवे। ओकरे बाद ओके तै खा सकत हस।